बिल्कुल...जानवर एक दूसरा से द्येखी ते सीखदन छिन। आपा घौर मां अगर बिरल़ा छिन, आपा घौर मां अगर कुकूर छिन, आपा घौर मां क्वे भी पालतू जानवर चि। आप द्योखला स्वो अपणूं बच्चूं ते कमण्यें के ठंग से रौखद। जमण्यें मां करेलि या जमण्यें जानवरों का पिता करला, सि बच्चा भी तन्नी हरकत करदन। जमण्यें मां खालि तमण्यें बच्चा खालु अर या चीज एथर चलणीं रौंदि। हर चीज सीखदन जानवर क-दूसरा से गुस्सा कन, रवौंण, हैंसण, ख्यल्णं, खिलौंण सब चीज।